Eh speremmo de ëse inte unna çittæ dove ghe son de indicaçioin che seggian scrite in ingleise ò inte unna lengua comprensibile. Ghe saià unna mappa da quarche parte pe-i turisti che se perden. Ammio pe capî dove son, se capiscio da dove son vegnuo, ancon megio e mi oriento. Dapeu, torno inderê e probabilmente pe perdo torna.